Hewan yang sa paling takut itu ini mungkin terkait dengan sa punya trauma <hesitation> jadi waktu sa masih kecil sa sama sama sap tanta kita lagi jalan jalan sore pulangnya seperti biasa jadi sa ini termasuk anak yang paling dekat sama sap tanta sap tanta nih ada ajak ajak sa jalan jalan jalan sore keliling perumahan begitu baru itu kitong rame rame ada anak anak tetangga juga kitong rame rame jalan trus sa jalan nih di tengah tengah jadi dalam perkumpulan orang orang semua yang ada jalan di jalan tuh sa yang paling tengah sudah kitong jalan nih mungkin karna terlalu ribut toh terlalu ribut jadi ada orang orang di pemukiman situ dong punya anjing nah anjingnya ini memang galak kayanya nah jadi ada satu kejadian dimana anjing ini tuh de keluar pagarnya tidak di tutup de keluar dari de pagar begini de bukan pergi gigit anak anak lain baru de langsung ser sa anjing nih de ser sa begini de gigit sa dari belakang dari tulang belakang bagian bawah de gigit ini pokoknya de taruh de pu gigi nih pas baru de rabek sap daging jadi de kasih keluar dep mulut lapis deng sap daging daging mulai dari hari itu sa paling takut anjing sampe hari ini pokoknya biarpun orang sudah bilang de pu anjing ini baik de pu anjing nih penurut de tra akan gigit ah itu de cuma ngongong saja biar dong bilang begitu juga sa tidak akan percaya contohnya saja sa pergi ke beling deng kak mika pu kos Travis ini menurut menurut dorang tuh baik de tra akan gigit de tra berani de cuma gongong saja tapi kaya tidak tau kenapa <hesitation> cuma sa tetap rasa takut walaupun sa su tau travis ini tra akan gigit sa tapi sa tetap rasa takut itu pertama hewan pertama anjing trus hewan yang kedua tuh lintah sa paling takut lintah kenapa jadi di merauke tuh hutan banyak terus hutan hutan yang kaya macam terlalu lembab lembab begitu kan ada daun daun yang jatuh toh ko jang kira daun daun di bawah tuh dong kosong kah ko geser sedikit deng ko pu kaki tuh ada lintah disitu baru lintah lintah de su ta pasang di tong pu badan tuh tong tra sadar de su tatempel kah tidak kah kitong tra sadar tapi tuhan itu paling sa paling takut sudah karna de kalo su tatempel di badan tuh de tra akan keluar de tra akan akan bisa kelaur dari atau tacabut dari kita punya kulit ini yang de su tatempel itu sampe de su rasa puasa dengan de su pokoknya darah darah itu de su isap dulu de su rasa puas baru de bisa lepas kalo kitong mo lepas dengan kitong pu teanag sendiri tra bisa trus ada lagi ular ular ini sa paling takut karna mo ular itu de berbisa kah tidak juga tidak bisa ular kalo lewat kah mungkinsa su lari Pokoknya jang bikin kaget sa soal ular sa takut karna pokoknya sa tidak tau <hesitation> pokoknya itu bikin sa takut saja walaupun sa sendiri tidak pernah dapat gigit dari ular sa bapa kemarin kemarin baru dapat gigit dari ular itu tiba tiba sa pace bilang begini pace dapa gigit langsung de pu racun naik kena jantung kena jantung begini dong bawa lari pace deng helikopter ke rumah sakit yang lebih besar nah berhubung pace nih de di australi jadi kita bisa lebih canggih toh bukan kaya di papua <hesitation> jadi dong bawa dong bawah lari pace deng helikopter ke rumah sakit untung saja dong taro pokoknya suntikan apa begitu untuk bunuh de pu racun kalo tidak nih ih bikin takut